ब्लेंडर बहुमुखी उपकरण च ये कु घर व्यवसाय लैब मा उपयोग होन्दु ये ब्लेंडर का तीन मुख्य हिस्सा होदिन मोटर ज्वा ब्लेंड और जार ते गति प्रदान करदी, फिर जार यु मोटर का खांचो का साथ मा फिट बैठक जार और फिर ब्लेंड यु जार और मोटर का साथ मा ताल मेल बिठाकर चीजों ते ब्लेंड करदु